شوف، لو خيروني ما بين إني أسوي مكالمة أوأرسل رسالة، فأكيد بختار إني أرسل رسالة نصية، ليش؟ لإنها طبعًا أسهل وأسرع وكمان ممكن أراجع الكلام فيها جبل ما أرسل عشان لو فيه خطأ أو كدة وأراجع نفسي وأراجع تفكيري عشان أتأكد إن هذا هو الكلام الأبغى أكتبه وأبغي أقوله.